اول شي <hesitation> اجمع فريق من الابطال الخارقين اللي عندهم قدرات مختلفة نبدأ بتحديد <hesitation> نقاط ضعف الفضائيين نتعلم اكثر عنهم، نستخدم <hesitation> تكتيكات ذكية وخطط محكمة لضربهم في نقاط الضعف وان امكن نحاول التفاوض او ايجاد حل سلمي عشان ما ندمر الارض خلال القتال